...el juntaeru i la calavoración sonin la cravi pa concedel los ojetivus i queal patrás los estáculus. Quandu tós trebajamus juntus i mos sostribamus los unus a los otrus, poemus concedel cosas grandiosas. La comunicancia abierta i la empatía son sencialis pa mantenel un güen ambienti d'equipu i pa que tós se sientan valoreaus i respetaus. La confiança i la lei son tamién emportantis palos atillus dentri los biembrus...